Raha ohatra ka niakatra ny haavon'ny ranomasina ary feno rano avokoa ny tany rehetra de ny fomba ahafahan'ny olombelona velona- mivoaka velona ao a dia miakatra eny an-tafon-trano, na miakatra eny an-davarangana. Miakatra am'toerana avo zany a mba ho hitan'ny mpamonjy voina mandrapahatongany haka anao eo.